Misy gny fomba a <noise> gny lafa misy vahiny nasà <noise> da tsy maintsy tsenay <noise> miharaky <noise> am mofo dopay igny.